एक महंगा रेस्त्रां रेस्त्रां मतलब होटल में शाहकार जो काम करबा हालो ऊनी ये सब तरह को कौशल आबो जरूरी है। क्यों क्योंकि यों कौशल ही उनके काम को जीवन को सफल बनावे। इमे जसा मटर पनीर की सब्जी बनानो है। और तंदूरी रोटी बनानो है। और <hesitation> बड़े मिष्ठान अलग अलग तरह के मिष्ठान बनाना है। सब तरह का सामान बनाना आना चाहिए जो कुशल कारीगर को आता हे मटर पनीर की सब्जी है साग है। और अलग-अलग तरह की सब्जियों को बनाना आना चाहिए उसको ही कुशल कारीगर कहते है।